Sɛ me te da fiada a, deɛ ɛba me tirim aa ne sɛ, meyɛ Nkramoni yi deɛ, fiada mɛkɔ asɔre, fiada nso so no beberee nso bɛkɔ srɛ awareɛ a, bɛtae kɔsrɛ no fiada. Nti mete fiada a, deɛ ɛba me tirim aa, menya da sɔre fiada anɔpa a, menya hu sɛ nnyɛ yɛ fiada a, deɛ ɛwɔ me tirim aa ne sɛ fiada deɛ ɛyɛ asɔrekɔ da. Meyɛ Nkramoni yi deɛ, mɛkɔ asɔre fiada. Nti fiada biaa deɛ mesɔre a, fiada deɛ yɛ asɔrekɔ da, me boa boa me ho, yɛ me biribiaa ntɛntɛm ntɛntɛm sɛ ɛbɛyɛ a du mmienu bɛbɔ no na maawie me biribiaa na maaboa, na maayɛ ahoboa de kɔ asɔre. Fiada deɛ, adeɛ a ɛba me tirim aa yɛ asɔre sɔre, asɔre asɔre, asɔre nko aa ne me kɔ no ɛfiada. <noise>